<noise> جدوں اسی سائیکل یا کار چلاؤندے ہاں، تاں بہت تیزی لگے باتی ہاں۔ جے اس نوں آپ نوں روکنا ہے گا کار یا سائیکل نوں یا، آپ نوں کار یا سائیکل نوں ہولی کرنا ہے گا، تاں آپاں بریکّاں دیاں جڑیاں اوہ ورتوں کر دیں گے۔ بریکّاں دیاں جڑیاں اوہ گاڑی یا، سائیکل یا ایسا ہوندا ہے جو اس دی گتی نوں جڑی نوں پوری طرح یا تاں روک دیں گے، یا اس دی گتی نوں کٹا دیں گے۔ تاں سائیکل دے بریک ہے جڑے دو طرحاں دے ہندے ہاں، رِم بریک اتے ڈِسک بریک، اتے کار دے بریک ہے جڑے او کئی طرحاں دے ہندے ہاں، جِمیں آپاں بریک پیڈل، ہائیڈرولک پریشر، ڈسک تے ڈرم بریک، بریک پیڈل، پہیے، جڑے ڈسک نال رگڑ کھان دے ہاں۔ تاں جلدی چیزاں دی انرجی اوہ ہولی ہولی کٹ دی ہے، اس نال گتی جڑی انہاں دی اوہ کٹ جاندی ہے، تے جڑا واہن ہے، اوہ ہولی ہو جاندے ہاں۔